Bal zá na ra manyí ni nahbany gwuel ni ná ra <hesitation> bargídybziny, raní ríeh lanyí ra nazh, bal zá míspr' ra tu <hesitation> bích raní ra run laáh, raumaa ra coomid, ra ni ryiánca nubéz, gula ryumaa tauj ryíeganmaa ra bích mna techi chumaa tauj nubéz, gula nuzaa bích rígun laáh chi rchiebyrumaa lá záa lagaru bích gí te queity gun laáhmaa rúlizmaa duenymaa. Ra becw ná, par iduaxmaa, rduaxmaa, rduaxbanymaa nubéz bal nú tïé buny rac'xu gula gaty rníruba chi rduaxbanymaa, gula nubéz rdyban za buny ruliz zání chi rac'berumaa, listiaz rbeerumaa, dóizi xi chi bëe chi rizterumaa, gula balza nubéz riedyrá beú zadcá gyíedy chi lueg lueg rbanymaa. Ra-ra manyí ga zá gí, daám ná, nubéz runmaa rníruba per nú tú gaty chini runmaa, rníruba.